I papagai a pölu esi dë bestie dumestiche e ün a pöl tenilu ënt le ca sia ënt la gabia che no përché a ëmpara ch'a deu pa scapé, pöi a sun tantu culurà, a parlu e së ün ai musta a pölu anche ëmparé a ripeti le coze